Pingüinoreta ipireko tanta yandambuju iroi pegua, má iroi yave ipire má vi yandambuju jare <hesitation> ipire isii ia michii mbaeti tuisa i mbaeti opita jetere oyemo vava otini kavima oiyejaeramoko jaereta mbati mbae <hesitation> kirai oikoreta iroi yae rupi.